Ah. o hivi na paku vonaen. a moni na ante nana tea von bona mararae tea aba? Bena mararae ninom o hivi bona. ge bena sa mararae haanom naa pa sue tavus. Bara teo vakokona tenaa. a moni sa ante haana tea von bona mararae tea aba. Eve he teo meho papana. na ante bau nana. Tenaa komana. benaa boha vonom enei. ante sa nte haana teavon bona mararae tea aba. ena na boha vonom enei a moni a haiki ta totoo teve. A moni. a taba pinopino. to ato koa roara twa gono bona taba vai to rake roara to sa tei ha mi roara. A mararae a taba to tavus maana tea vuha nia aba. A mararae na tavus nana tea popo vai a mata. to pa tapaku'u suku bona a aba na popo va mataa nana. A mararae vai a -A suuna. a omana na tavus nana tea matapaku tea aba. Sa tavus haana tea va uvu'uvu tea aba. tea mo tovihi a moni to tei minae. ahaiki. Mene mensovea <hesitation> nomana a na hiki ninana bona mararae komana inu teve. Na tei vakis minana bona maa ponis to tavus nana tea inu teve ge tea totoo teve komana. Ge a mate vurahe vakis nana bona. mena te naa komana. a moni sa ante haana tea von bona mararae tea aba. A mararae tea aba na tavus maana tea popo vai aa mataa. Me a <hesitation> teo papana vai to boha vorori enei a moni na ante nana tea von bona mararae. na pote vonaen. eori sa ante haari tea- tea. Paku bona taba teo kikis teori ge teo kona teori. Miori na tarakas bau vorienei moni koa are pa tei mibona mararae bona. suku voen a taba to rake riori sa ante haa riori tea vureha teo kikis teori. subin na karahu bau rori. ge na tara pinopino koa nirori bona maanuhu taba me bea aba vai a kikiu. a kona. to tei minana bono vakokona vai o mataa. ore pa kiu vahihiva nana. ore pa piras ni nana bona maamihu taba to rake hae. Me be paku vonana tebona. a eve repa a bea to kiu va hihiva nana tea vurahe bona taba teve. be na ante nana tea paku bona mararae teve tea maa taba vai to sa ante haari. a mararae teori na tei sa tei haana bona a taema bebeahu. A mararae teori na kakato koana. Bea moni kaokahi ribari. a mararae pa gunahau. Ean pa tara beori taneo tea vasubu binbin. beori asun pinopino no rori bono vahara beiko teori. ge eori pa kaveru ore pa paku bono vahara beiko teori. ge eori pa kaveru ore pa paku bono piku tea gono bono moni. suku voen ei. a totoo teori na hiki ninana bona mararae meori to rake bona moni bona tea hanana vai to sa mataa haana. tea va tavus bona mararae teori. Mea meho papana nomaua. na vavon vai nibono vahara beiko teori tea tavaan to kiu rori. ge a tavaan to tei mirori bona a <hesitation> moni. eori re vuhare kas bau kou bona mararae teori. Me teo taratara tenaa. a aba vai to paku vonana tebona. kahi mararae u o mararae teve re oha ante bea mate tavus. ge bea hio teve tavus. bea moni kaokahi bona suin nae Ean pa tara bea mamihu marae teve rova. Maa meha papana mamoon vai o'youngpara'o mahu ra na vavon vai niori. suku bona moni. Mea taba bona sa va va mararae kurus haana. na vatavus nana bona ponis. Na vatavus nana bona hoi vai a hata. Mme moni sa ante haana tea von bona mararae tea aba. A moni a haiki ta totoo teve. Me naa kahi sue koa voen. te naa komana. a moni sa vatavus haana to peha mararae tenaa. ge tea vava''ante koa bona mararae tenaa. Eve he a mararae tenaa toro tavus ma tea popo vai a mataa. tea maa matapaku vai to paku nom na amaa mataa to pa sue momohu vuru naa. bea hio tenaa mataa nana. bena vasisio nom e hunavan me. a mararae bona a suuna to kahi tei tamuana nana. Mea A moni. naa na tara koa vonom enei a taba bona na a hiki ve ta toto teve. na hiki nana ta totoo. me benaa tea moni a hio tena kahi hata vakis nana. to tara vonom naa tea tavaan to bero moni rori. na tei vakis rori mibona maa ponis. A ponis sa kaokahi haa rinana bari. Me sa vatare kurus haa vonaen a moni na ante nana tea von bona mararae tenaa. ahaiki. A mararae tena toro tavus maa tea taba vai a mataa to paku nom naa to kahi va hio vamataa nana bona popo tenaa komana peha. bara popo tea ta inu tenaa. Naa toro goe tea paku are o mata vakokona vai re teki bona hio tenaa vai a mataa komana vaan. tea maa vuri vai to noma batana. Moni na hiki kurus nana tea von Sa ante kurus haana tea von bona mararae tenaa. A mararae tenaa kahi vuraheu naa benaa. vasisio benaa ato vakikis ninom amaa matapaku mataa te sunono. bara vasisio nia ma taba to sue ria'police'ge government'me enaa komana. enaa mene moroko pinopino nom. eve he na tei kas bau minana bono meho aba to tara rori bono hum bona vuen ei na mana nana. moni na ante nana tea von bona mararae teori. Meha taba pete. a taba to dao riori bana'belkol'sa matapaku teara haana va vaan. Eara na hiki niraara o matapaku bona. Benaa pa asun vamate vue a aba. ge bea peha to inu tena pa mateu. naa a rake haanom bea aba von bona tea hee anaa bona toro vasisio bone teie a too inu tenaa to pa asun vue. Ei o vakokona va tea Vakokona va tea von bona meha aba ore mararae. sa mana haana. Saka nte haana tea kiu mamani. Bero taem na pote koana vuen ei pa tavusu ore pa kavara vakahu koa. Mea mararae vai a suuna. a mana toro tavus rahaka maa teo matapaku mataa vai to paku nom naa. to kahi vatare ninana tea hio tenaa vai a mataa komana vaan. bara tobina maa meha papana aba vai to popo minom naa komana vaan. ge tea komana ta inu tenaa. A moni. a taba bona na toku noraara. teo'culture'teara. A taba bona na kare tavus maa tavaan va tea maa meha hum he noma tea maa vaan teara. Menaa na tara vonom enei. a moni a taba pinopino. Na pote nana bona A taba vai to <hesitation> ato koa ni roara tea hee bona meha aba. eara pa gono a taba to rake niraara. Eve. A meha taba me. a mararae vai a mana na tavus mana beara. bea vuha raara totobin nana. Beara reas tamuana rara meha aba ge. beara sue tamuana rara meha aba. na hiki nana bona mararae. mena toro sue bana voenei. amamihu taba topo sue momohu vuru bana naa. tea vasisio. tea popo vai a mataa. eve to kahi vatavus nana bona mararae vai to sa ante haa nia moni tea von. Me tea roava vai. enoa tau sue voenei. a moni saka ante haana tea von bona mararae tenaa. Naa rake koa nom a popo vai a mataa. to ei minana bona mararae toro tavus maa tea matapaku va tea sue mamani. matapaku va tea vasisio. matapaku va tea popo va mataa mea meha aba. Bean kahi tara nomana. A toto tea aba na pote vai koa na kiu nana tea moni. Bea haiki ta moni a aba pa tara va mate nana. a aba repa heve pinopino nana. ore pa asun pinopino ore pa asun nana bona beiko teve komana inu. ge ore pa nao nana tea paku bona maa taba vai amaa hatatea gono bona moni. tea vava'ante bono mararae vai to rake nae. Maa meha papana na gono rori bono moni eori repaa von bona gaga tea rake bona mararae. ore pa no gaga. ore pa eori repa kamis. ge maa meha taem. eori pa kaveru vahaa bata. eori pa no asun bona maa mon teori. suku vuen ei a mararae va tea gaga. suku voen ei a moni to kiu vakisi nana. A moni toro goe tea von bona mararae tea aba. A mararae Bara hio vamataa tea aba toro tavus maa teo matapaku mataa teve. bara o vuha mataa teve a <hesitation> bena sun nom teo hum bona. enaa na toku nom to sun kako maa rio meha papana. Maa meha papa aba bena tara riori. na beori hihi rori ta moni. eori pa kamis koa. ean pa tara beori matamata pinopino. o mararae teori pa rovau. Ei bana iei tea <hesitation> to hiki vo nia kakao. a tavaan na tara vahata rakaha bana rori. Tavaan to ara. arau iroho bona ato moni. Na pope vonaen a moni pa kaokahi bari. a haiki ta moni mene von bona mararae. vaen ei a mararae teori pa tei vaevuru tea'control'vaa tea moni. Mea moni evehee teo peho si papana vai to manin nom naa o mata popo teori Be hiki rova nana ta moni. na mararae vakisi rori suku vuen ei na haraa rori bona uruuru. na uruuru komana rori bene eori tea maa mata. matapaku mataa to paku riori. Me tea vaan tenaa. naa na tara vonom enei. tavaan na ann pete koa vai tea moni. Bea haiku ta moni eori pa sue voen na behu rori. bea mohina tei rova nana. hum kasuana mene kiu na tei nana. a taba ann na piras ninana rasu. to hiki ni ria meha papana va tea maa meha vaan. Me. amaa hum bona to sue nom na iei. tea bea moni ante nana tea von bona mararae. Menaa tau sue vahaabana voenei. a mararae vai a suuna. na tavus maana tea a popo vai a mataa. a popo vai to Vatavus nana bona hio vai a mataa <noise> komana vaan. bara tea pepeha aba. O moni saka ante haana tea von bona mararae. <noise>